أعتقد أن أصدقائي سيصيفونى كشخص صادق، وموثوق فيه، يحب يساعد الآخرين، ويهتم براحة الناس اللي حواليه، ممكن يقولوا عني إني شخص مرن، أقدر -اتق- أتأقلم مع المواقف -ال- المختلفة، وأحاول دايما أكون موجودة داعمة وقت الحاجة، كمان أعتقد إنهم يشوفوني شخص -ش-.